Per nare ra many diz ni rza gel tchi, gidicka bew lo velnare calo tchew, tchi rni raba rye-rëny bew liga queityu gunu gan giniu, rh th ganu loma a nxab rack loma rgui ma loo, ni na many-many gel gi ni, tchi cualquier ra many la ma gichib liga rniraba rchibma, chi beld ’a vel’na gidicka la lo rchiby gama liga velna re nicklarchi, nickla geltubichysi liga siedu caloo, lama gidica lo gel tchi rchiby ma la bmiety gel va, rathe many ni nú gel’a rza va, tchi queity nandinu rchiby ma la bmiety va tchi zëga ra buny mal ‘ah val’na tuvich zy gichigloo lara ni, val’na gidicka rani gichib rani liga gidicka ra ni pues nii ni un gel chi rchib nú gel, val na za gel rza nú ah rchibi nú rza nú gel, por que nú ra buny mal tchi nú ra many za, rathe ra many ni na animal’e ra, za bchá sa bew sa, ra many dis ni nú gel va, tchi rchiby nú lama porque zun ma dañ danunval na calo gan nú lá rama.